Nato warna anu <hesitation> ju kampong ke <hesitation> pake bahasa kampong <hesitation> warna mararang, warna maido, warna mabusa, warna malotong, warna mareri, warna warna, warna anupi warna maijo. <hesitation>